Ani kaisa fast food resturant tongkhai ang hayung ni kwbangma chamung rok songkhamu. Fast food ba jora kisa o songjaknai chamung rok wngkha egg rool chaumin bora chop tei momo. Amo baade bo fast food o potato fry burger pizza donuts pav baji pancake tei pakora rok bo tongo. Paani puri chaat wahan mosdeng ruti puri sabji awaang bangwui motor suti rokno bo fast food no hino. Saka o sajak bebak chamung rok ang ani resturant o swnamkhamu. Tamoni hinba o chamung rok no borok rok belai no chajago.